Fomba firehetana zalimety anh am- <hesitation> mba hamokatra afo izy anh, alainao longany zalimety igny <hesitation> malaka zalimety raika zany ianao de i tragnonà zalimety igny anh de ampifak- ampifampisakosakohanao akeo zareo, de ataonao mafy be igny de indray mandeha sy mierigna igny anh de mahazo lelafo anao.